ندی زندگی نال جُڑی ہوئی ہے، لوکاں، جانوراں اتے فسلان لئی تازہ پانی دے اک اہم ذریعہ بجوں اتے دھرتی دے۔ جل چکر دے اک اہم حصے بجوں ندیاں جیو وِبھنّتا دا سمرتھن کر دیا ہن۔ وکھ وکھ پردیاں اتے جانوراں لئی رہائش پردان کر دیا ہن۔ اوہ منکھی گتی ودھیاں نال جُڑیاں ہوئیاں ہن، آواجائی لئی رستاواں، طاقت دے سروتاں اتے منرنجن لئی تھاواں بجوں کم کر دیا ہن۔ ندیاں نوں لچکڑی ملیاپن اتے تبدیلی دے پرتیک بجوں ویکھیا جا سکدا ہے۔ جو سمے دے نال لگّن زندگی دے پوا اتے لینڈسکیپاں نوں آکار دین بارے سبق سکھاوندیاں ہن۔ ندیاں دنیا بھر دے بھائیچاریاں وِچ پین، کھان پکاون اتے صفائی لئی تازہ پانی دا اک بنیادی سروتاں، ندیاں دا پانی کھیتاں نوں سیندا ہے۔ پوشن دے وکاس اتے زندگی نرمان دا سمرتھن کردا ہے۔